Ñy raha nisy moa aminy ñy tantarany mmm Alimaiñy5: ñy fanafihan'Alimaiñy any Pôlônia taminy raiky sepitambira sivy amby telopolo sivanjato sy arivo, tamin'io ñy nanombohany aly bevata faha roe, ñ'antony fanafiha, añamafisan'Alemaiñy ñy fahefà no ñy hery hanañany ao Erôpa.